Ny fomba <hesitation> fanadiovana fitaratra maloto ndraika dia fafafafana tsara amin'ny vov- amin'ny tapaka lamba heko aloha ny vovovovoka izay mipetapetaka amin'ny vitre, dia avy eo a <hesitation> poniposiana amin'ny nickel fanadiovagna vitrine ireny amin'ny lamba madio.